साईकल यातायातके उ सधन हइ जउन सब मनै प्रयोग करतियाँ । जब साईकलके बिकास नाई रहे होइल तब मनै या ते पैदल होबे कि तो हाँथी घोडामे केल यहाँति वहाँ यात्रे करें । मुल आजकलके जमानामे हरक मनै साईकिल चलाके यात्रा करतियाँ आउ वहका सँघसँघे समान फे ढिुवानी करतियाँ । साईकल मेसिनले नाई चल्ता बल्कि यी एक किसिमके गोडले चल्ना साधन हइ जउन हम्रे चलाके एक ठाउँति दोसर ठाउँमे जैती । साईकिलके तमान भाग रहता । जस्ते चक्का होइल, फ्राइबिल होइल, गद्दी होइल, चिम्टा होइल, घण्टी होइल, केरियल होइल अइस्तहिं करके चैन होइल । यी सब एक आपसमे जोडल रहतियाँ । जब हम्रे गद्दीम बैठके पैडल मरती तउ हम्मर फ्राइबिल घुम्ता आउ फ्राइबिल लैके चक्का घुमैता आउ साइकिल निंग्ता । अइस्तहिं करके पाछे समान धरेक तहिन केरियल रहता कहलेसे आगे चाहिं घण्टी रहता जउन मनैन डगर महति भगैना काम कर्ता ।